तनाव ओल कहते जो प्रेशर मारेल ओ हर नही जो सुबह सुबह मारेल। ऐ हर दिमाग में मारेल ज्यादा सोच सोच के आदमी। हर हमेशा टेंशन रखेल रखेल दिमाग में जो ओकर बर प्रेशर कथे। ऐ हर स्वस्थ बर ठीक नही होथे एकरे बर एकर से दूर रहे के चाहि।